nan totokitaju simu i diŋitan jore ko nan a yinga report loŋ a loron nyen na tikinda na i tokitaju na simu diŋitan jore

yöyöŋesi' nagoŋ ŋutuu wate ko ŋojuk nawate pupu kune a yöŋit nagoŋ wate kune meta kita 'ban

gboŋ ko mugun na'but na ŋutu' ryöju yi nyesu na kinyojin logoŋ gboso bganda ko kaata a ko iloŋ na maasika se logoŋ tikinda ŋutu guwa na'bijo a kode' ko burusut

do lalaju i diŋittan kune liŋ

kilo ŋutuu ti kuwe kulo ŋarakinda mede niyaŋ na yi kiko' logon gbengeti yi weja na roba na ŋojik looŋ nyöbulö weja' na roba na 'börik gbe looŋ 'bakan na koŋote ko komoney

ŋojik lo bgoŋ ko yoŋesi kulo sukuluöt kune a ŋarakinda i kikölin logon ko tikinda ŋojik i kenda 'bakan na lungu na gurusu kase ŋojik ko kase komoney ti ŋojik tikindo na ŋojik i kenda 'bakan na gurusu

ti do ködö nyesi 'bura' di 'di' anyen teŋgu yöyöŋesi i diŋit na pele

kinyotot lo yuyurö lo kodö ŋotejin na tutunögu nyesu nye anyen jonda le ti ŋiro

kenda na a ŋarakinda nan i medabna bgoloŋ i kikölin jore togeleŋ na 'n deneden 'bulit na tojulin ko ŋutulu ka'de ka'de loŋ yi momora ko se

kuwó i diŋitan liŋ a kó weelá na mugun ko weletan logoŋ reregú mugun 'bärikat ló mugun diŋitan liŋ

kpiyesi na kpeja di ŋutu gboŋ ko rima na jöre a naŋ ko ŋutu 'duŋöki bosit walai rima kulo wökun jööre

nan 'de'ya gurusu kune yi baŋ

ret losokan puwö yi kiko tolup ko ŋutuu loŋ a moka ilo ret tomurek ko ta gboŋ ko ŋutuu 'bakan na tokitaju na mupira

yi tengu kinyo lo kaŋ gboke ni anyen kinyo lo a gboŋ a 'burän ko yega i koloŋ kode ko naŋ a jo na tiŋa miyä a ma nyen gboŋ a'burän

woro i meta na ŋiro na puoni na'but ko naron ŋaŋarakinda do pari

ŋojik 'bu'bulä 'dolaji kikolin ti kenda i gboŋ dó gboso monye kode a ŋote do 'bu'bulä tukäkinda koko 'busan na kenda na nye nagoŋ a ko gbe ko pusäk i tú i kenda

anyen do bgwoŋ ko mugun na'but perok liŋ do kodo nyesu kinyöjin bgwoso lp burusut luparate somot na dok kase ko katelok

beret na beret na uganda na bgoŋ ko lemesi musala togeleŋ nayit na a naruö a bge'de yellow a bge'de nator lepeŋ a lemo daŋin bukiyen bgo lemo ko lemesi logeleŋ

ŋutu bu'bulö tengu na moga na malaria ko ŋutu toto i lemesia kata kode' ko jenda na 'doru loŋ gboŋ ko ŋutu i pogo anyen ti jonda ŋo lo tiida ŋutubi moka na meleria

kayuŋö logon ŋojik kase aje morakinda i teŋ na ka'durok ti bge nyona ko ŋojik kase i kukuju na nase i ŋarakinda nase anyen bgoŋ ko kiköliin logon a lo'but i kiden na ŋutu kikölin logon ŋaŋarakinda se i tu ŋerot i kenda nase

boda boda logon ropa ku'dik i woronikin

kpiyesi na kpeja di lele ŋutu bgoŋ ko yeiyesi na kindu kune togeleŋ na ŋutu lo nyanuar si'da geleŋ tomurek na nyanyar bgoŋ koma 'boŋ tomusala na a'buön nyesu

ŋiro ko bge 'bakan kinyo i mugun lepeŋ diŋitan kune liŋ bgibgiyen ama ko ŋiro tingi ama ŋiro tingi bgiyen ama a nan dendi adi ilo ŋiro 'bakan na kinyötöt a nan tikindi lepeŋ ŋo i yesu

ŋwajik lo kenda i sukulu lo geleŋ kulo ŋarakinda i tomorja na midijin a ŋarakindi' ko i tunyar i midijik a ko i ŋutu ti gboke

ŋojik kulo tukuruki kode kekenaki lukikirlön ti 'busan na kenda

yi' yesu kinyo na daŋin musala yi lor ni yi diŋit na waran yi sa puwök a ko yi diŋit na lu'balaŋa a ko yi tokotyaŋ

kinyotot bubulö gbong akisum i kikolin ka'deka'de kega parik ko ŋutu' a nyesu kinyotot logon a ko dera 'bura ma kinyotot lo 'bura kode kinyotot logon dera lo ti mumukö anyen kuleŋo ti 'don 'yin logon a wasaka

ŋutu luwalet lo kodo tu i tema i jibitalia ko lepeŋ yinga lure' i diŋitan liŋ

nan nyanyar gboŋ ko boŋgolan gboso sikertiyöt a ko tondurajin

kilo a kinyojin logoŋ tiidá ŋutú lulalet lo i gboŋ ko riŋit

ŋutuu na pele bubulö to jibitali ko gbe'de ko yapani' musala a yiti' ŋerot

ŋutuu kulo ko lepeŋat kenda

mede niaŋ na a mörju i gboŋ i pirit na geleŋ i tiga na togolonyön puwö na kenda na yi kikölin jore togeleŋ na bgebgela na gurut na ŋarakini ŋojik yi kenda

Nan bubulö tengu börik a logo yi kiden na yeyesi na ponda ko kulya ti yöŋesi ti perok liŋ ko kwakwadu a ko togo'yu na töyili

ko piöŋ ko piöŋ bge'de 'ban ko ŋutu i mugun mugun na ŋutu gbon a na tiyön parik ama riŋit na ŋutu gboŋ 'bayin ko de kuwen ti ŋutu gbon lalaju a na kpe

yé 'bu'bulä tengú na ret ló 'bulätä ló i riyará i kikolin jore togeleŋ na ŋo gboso ko piyon ko kiyojin mumukä a ko ŋutú lo gboŋ ko ret lo 'bulätä ló ti joŋani i jibitali a nyen titi winii

do kukukinda ŋojik kulo ŋo' naŋ na'but a nyen koko 'debiri 'barik kode' do kukukinda koko ti gbo'deŋe yi sukulu asan sukulu na a mokim

yi kilo ŋajin puök lo 'duŋodu kilo kenda na ŋojik lo a 'durjö na'but i kikölin jore togeleŋ na ŋojik konye wurjö i kujong ŋojik kulo wurji i bukan 'boŋ ko kulo tokitaju galaman

kine ŋwajik ŋutu ŋarakina koko adi ko koko aje tuworoju ŋwajik a ko yitojini botbi pirit kenet kode i pirit na kenda kode i pirit na jujumbu

ayi na waräji i jur lo sudan i na karatum yi jur lo yuganda a ko jur lo sudan na loki kode sout sudan

ŋo logon dedena di se lo tikinda ŋutu i bgwoke ni i moka na taypot kulo a möju na piöŋ na wasaka nagon 'ba miyö kode nagon 'ba tini wini

riŋitö ti ŋojik na'yi'yik a na'di'dik a tindi koko i moka na ret lo 'bulötö di wulek koko biriö i piritön nagon a lut

dó bubulä reregu kuwá ko kimur i diŋit na toto i kikolin jore togeleŋ na ti do totoni lemesia kata nagon a ruwä ko wini tomurek na piyoŋ loŋ liliwa i porogo no kulo ti riyajini yu to musala na mudiŋan lo gboŋ konuk i mede nyoga kulo ti gbutani kak

parik kegga parik na poo nikaŋ yi yuganda a ŋutuu a momora ko ŋutuu loluduk ŋutu liŋ gbe a ŋuut a ŋo' geleŋ

um walai kaŋ ni yi' nyesu kinyotot lo daŋin musala i lor ni

temba i yapa nan kodo tikinda ŋojik kuwe kulo winiko ti kuru anyen rerengu kuru

do pujö naŋ di ŋwajik lo bgwoŋ kaŋ i bgwoke ni kulo kega wate kune ko kune joŋa 'beron 'boŋ i ko'yu na i na joŋa 'beron na ta bgenge kayuŋö kulo miindi naŋ ti ta tindi ko kulo yi ti ta wejale weja ŋarakinda na ko yi kiko' loŋ lo na ko na kukuwesi naŋ di 'ben koko wöwörö a bulondi ti ko deneden kulya ti ko kukeku ko 'börik

um nan a wöröji' juba kampala

piöŋ kune kodo mimiyo 'bura a bulöndi mötö ko köti ti muköni mukö 'bura 'ben wasaka ku 'don kata yu

do wewja' yesu ma ludööki' anyen mugun net na gboŋ na'but yi diŋitan liŋ

ŋo' gboso ku ludööki' lo kukuru kode' ŋo' lo'di'dik gboso ŋete' naŋ bubulö töggu ŋutu'

ŋiro let lo 'boŋ lopirŕ 'boŋ mogun na 'boŋ na kiyeé a na liyuḱ ko lopeŋ lo pupu bitamin lo jujukin

uret lo mogga 'böriköt lo bubulö rereŋo ko kuwö a nake' diŋitan kune liŋ

kitajin nagoŋ ŋutu' koko i lor ni kune gbogboŋ gboso daŋin musala ama nagon yi mukök nanyit a do poki i yukan

ŋwajik nawate kune kaŋ i gboke yu pujö yöŋisi' ti 'bakan na gurusutöt na ropani gurusu ti sukulu 'boŋ a kukunaki ko 'bge'bgelaki na gurusutöt na roropani i na sukulu

kenda na tiyanana do pujö yi' duköni 'dukö kadijin naŋ na'but ko gboke liyaŋ lo gbe lo'but yi' gne gboŋ ko toyiŋakin ŋo' kune liŋ gbe na'but ooo do totokenda ŋojik köluk yi sukulu

nan kodo mimi piöŋ kuwe' na mamata kune anyen bgwoŋ nake

kenda na a tö'durjö tomoret na midijin ko jur i kikölin jöre togeleŋ na midijin kune ko jur bulöne bulö po koyeiyesi na geleŋ na to'durjö jur lo

ŋutu pujö i lo ayan i si'da i pirit loŋ wasaka 'boŋ kodo 'buön di ti ilo ayan moke do ti do wejae weja tetenda na pirit net na tokelan tokele' toke' pirit naŋ do bgoŋ kata ni na ma do bgoŋ bgoŋ na'but do a moka ilo ayan

pujö ka'dolak yi' soju könisi kulo ki kode yi pokin yi line yi ooo na ŋutu' logbon wuwule lo

ŋojik nawate pupu yöŋesi' nabot kegga parik koo gboŋ ko yenet nagoŋ adi se ti bulö kenda ama kita nase a tu yi ŋerot i nene mede ama najore kase ajo gboŋ ko denda kikolin ti kukuwesi' ama tiyana koko gbe yi sukulu yi pirit kenet

mede niaŋ na tikinda kukuwesi lo'but ko jujumesi' lo'but

sukuluöt na gböŋ kaŋ yi gboke yu kune ŋarakinda ŋojik logon ko yöŋesi' kase yi pipilet kune ko tikinda na koko i kenda 'bakan na roba